Eh chest è 'na bella domanda. <hesitation> Si 'e sord ponn accattà 'a felicità. Ma guard <hesitation> ngopp 'a chest c'aggia pensat assaje dint 'a vita. 'E sord ponn accattà 'a felicità? Secondo me fondamentalment sì. Ma no a d'accattà. Ceh tu può avè 'a felicità, si tien 'a cosarell 'e sord. Non bisogna essere ipocriti. Pecchè fondamentalment si nun tien malatij, si staje buon no? 'E sord ponn fa assaje 'e chiù. Tu immagina <hesitation> immagina a essere povero e vivere sott 'a nu pont, 'a chier l'elemosina. <hesitation> Ceh sostanzialmente secondo me 'e sord ponn'accattà 'a felicità. Pò in che termini? Nel senso ca, non, non è un comprare un vero e proprio la felicità. È chiù un vabbuò ij stong buon e quindi vivo buon e quindi magari riesco a m'accattà 'a machina, m'accattà 'a casa, 'a m'affittà 'a casa. Riesco <hesitation> a a <hesitation> mangià soprattutto. Riesco a fa 'e cose basi no? Tengo nu tett, riesco a mangià, stong n'grazia 'e Dio. Quindi 'e sord ponn'accattà 'a felicità? <hesitation> Sì. Pecchè tu invece immagina dint 'a situazione contraria. Stai sott 'a nu pont, nu tien 'a che mangià, <hesitation> oggi domani nun tieni manc 'a che bev nu poco 'e acqua. E a chillu punt mica si felic? Nun si p' nient felice. <hesitation> E quindi ceh io chellu'llà m' chiedo. No si 'e sord ponn accattà 'a felicità. Forse ccà 'a domanda è sbagliata. 'E 'e sord t' ponn rendere felic? Sì 'e sord t' ponn rendere felic. Nun è detto che tu p' forza 'e 'a tenè 'e sord p' essere felic. Di certo è un aiuto importante, non di più. Ceh importante proprio. Nel senso ca comunque 'e sord so tutt dint 'a vita. Ceh non so tutt dint 'a vita, ma so tanto. So veramente buon nu novant p'cient. Pò c' sta ovviament 'a salute e pò c' sta. Anzi forse nu cinquanta p'cient. E pò c' sta 'a salute e pò c' sta ovviamente 'a <hesitation> 'a situazione addo tu tien 'a famiglia, l'amore. Si tu t' faje 'na famiglia dopo, la famiglia invece che tu già hai. 'Na mamma, nu padre. È diverso. Quindi s' p' me 'e sord nun è ca ponn accattà 'a felicità, ma t' ponn rendere felice. Felice a tal punto da dicere. Sto buono, sto n'grazia 'e Dio, so felic. Però proprio comprarla fondamentalmente no. Ceh s' ponn accattà forse le piccole gioie che tu dici. Si tien 'na barca 'e sord no? T' pigli 'na macchina chiù sportiva. Dici ua era un sogno e me l'aggio accattata. Quello là forse effettivamente pò capità. Però nun è ca proprio t'accatt 'a felicità. Forse cà 'a domanda dovrebbe essere diversa. L'avessem cagnà. Però sì nun m'aspetto che proprio quann t'accatt 'a felicità. T' ponn rendere assaje felici. T' ponn rendere felici tantissimo. T' ponn levà nu sacco 'e problemi. Però sì banalmente ij nun penso che proprio 'a ponn accattà sta felicità, pure pecchè secondo me 'a felicità è chiù intrinseca dint 'a ate cose. Come t'aggio ditt, 'a famiglia, l'amore e chestu'ccà no? <hesitation> Chest è 'o pensier mij.